यो छन्चर बारको दिन भन्या बित्तिकै मुलाई चाइ आराम गर्नया दिन आफन्त साथिभाईसंग भेटघाट गर्नन्या दिन ,सरसफाई गर्नन्या दिन जसो पन मुलाई लागदो छ । काई नँया नँया ठाँउ काई घुम्न जानु छ भन्यापछि कइल जान्या त भनिखेर सोध्यापछि अब छन्चर बार जाउन त भनिखेर हाम्ले झिक्कै झिक्कै कुणा पलान पन बनायाका हुदा छु । त्यै भैखेर यैलाई मु खास गरी आरामको दिन रे आफन्तसंग सुख दुख बाड्न्या, भेटघाट गर्न्या ,आफना जो लुगा फाटा ज्या छन तिनलाई सरसफाई गर्नया, घरलाई सरसफाई गर्न्या दिनका रुपमा म लिदो छु । शनिबार चाइ हामिलाई एक दम आराम गर्न्या दिन हो जसो पन मलाई लाग्दो छ ।